اهو بما انه القدر يعني شي احنا أصلا ما نجوفه فمو المفروض انه يكون في حساباتنا وهاي الشي مو المفروض انه يأثر على قدراتنا او قراراتنا فعشان جذي اهو ماله دخل ابدا احنا كبشر نقدر نختار مصيرنا حسب الي احنا جايفينه وبعدين اذا صار شي اوكي بيكون القدر